Neyb jedun xi'im yajtëyën mëdyë ëch dun nanëm mas wi'inmayn mëch yë dun xa'ajpë ukë yë ukë madyak mëbëp yë tyam yë tyëjk kuenda atyë yëch ëch dun nanëmbyë wi'inmayn myëch.